रानी अपन झुण्डके नेतृत्व कर्ना किरमामे भउँर हँइ चेंटी हँइ <hesitation> बिम्ता हँइ यी परतियाँ । यी किरमा रानीके नेतृत्वमे अण्डा पर्ना होइल या बच्चा भरिन सुरक्षा कर्ना होइल या अपना घर बनइना होइल या एक ठाउँति दोसर ठाउँमे जैना होइल या अपना बच्चा भरिन तहिन खैना चिझ संकलन कर्ना होइल यी काममे एने अपना रानी महुरी रानी एनके जा कहता उहि काम करतियाँ । उहिमारे एने समाजिक रुपमे रहना किरमा हँइ ।